Lo io ma ra va rung ma muxa mana mun lamun no gunon oxot no wok na kom lu ma vos muru ma lamun lo axalap ava di malamun no gunan di malamun na enga xara se lavaga ma ra vera a- a loxotap auva mala gara gunon avumo sulo naxalap a- a taro, rice, kaukau, lavat a kadod vo sulo lamun kure ma kavadi ma a vun mo sulo laxalap opa avan dasma mono ino mon sovaga ino uru ma gon elep na vexe na vat mo xun a- a xalap maemalamun ma opa ereberebe toxom moxodo no vos moxodoma mu malamun avu naxalap ma di mara elep avexe navat ma uxun alap idi mas vue di mas vue ra sulo na axalap opa a vue ra Modi vasu enam ma di malamu a xalap mo salim ma di ba ilep a vexenavat moxa xun a xalap dima lamun opa io ma evan das kuruma di ionom ma ra xirixis. kunuma malamon opa ana xalap kurip ma emalamin neba <hesitation> lamon eraba ribe opa toxom nagoto di ava so vaga ma di malamun a xalap era ba raba di me di ba soso io <hesitation> moxawa io mon ara ebu om ebu ilep a vexenavat ebu raba di me, naga arixen me ana bata lixilik kano di ba van olas <> moxa va io inom ma <> malamu eraba oguran balin idi uso xa vaga, ava so xa va ga sulo ana xalap e malamalamun. moxama ba di ma vexenava idibilok dira ba raba io mama xalap moxa vagga. Malamun a gunan, malamun a vaine a xalap kirip ma <noise> so a vaga kave mem axuxo malamun mi bu o nan so- so ava arixen ma na vos ka eas cos <hesitation> xuse a xuxo iak miang obalin arixen midi, kado kado kado kava di <noise> di bu ribe toxom xalap noka maran. <hesitation> Avuluvu dibu vadas a di bu sa ilep bo soxo vaga. moxava di bu ma rava illep a vexenavat Axalap nu malamun so xa taun ana xalap kurip nu malamun. Ava ava timem soxa vaga malamun. <hesitation> Mam mara vet anaxalap but malamun. Kavae mem ma sevis maran na vadas uso xa vaga. Na kain xalap ma di ka bu bobo maran so di bu ka raba mem mana xalap piang. Memu bu ava opamon. <hesitation> vos dibu vovoro ravinem mibu yusim <hesitation> a oxomem ava xa gunen mibu ava <hesitation> ana laen timen mosa xa vaga iat malamon. Kado, kado, kado a avos ma nalaxin dibu nan so lalaman di bu vera naxa opiang taba ava maran ma na tatalien moxa da ma kavae de iak ma gunon ma di ava ma opa ma na <hesitation> vos di buxa respek xauk taem ma, malamua taim tatalien tidi moxa do opa disa ribe bang ma, e van das so evade, malamun nexa maran, ma ma rava lak xa uk taem ma malamun ana xalap taba taba maran mon. Mo bobo moxo do ma do ma do nang ka mas ve baling op lang <hesitation> miang tabulus tarabadi ra vidi a gani mu vovoro opiang xo ma e vandas ure ma- e van das ure mae malamun mu ta ribe ava mu mara ribe ma gana ese, gana <hesitation> dara ava opa vaga mah lak maran, kamar na naga op miang di mara ovet, dimara mara xerexes o di mara verava, na tatalien ma mara vede moxo da ma sinisang <hesitation> tamas ribe tono <hesitation> barok kirip koru moso na talien moxo do miang. malamun opma i der xirip ma, vandas xauk taem ma kavae de ma vovoro opa a <hesitation> ias i nung dixa ribe a las inung ma kain teropa, teropa kama kama rixan ama ologen. Malamun ebu van so avagar bu malamun ra bu ava malus mon xaiot ta <hesitation> murasing na vos ka gunon tidi xa malamun na xerexes bilok ma mara xis mon kamari moxova a talien tidi kauk taem ma na xamaran. A vos kirip ma di malamun op a ai di- bu vade nung ai bak ma na om ma na vari das nave rop ma na vera inim na verop ma na verop ma lak xa maran origen xa bobo ti. Mopa ebu duduxuma op iang iak ma. Ebu van so xavu xavaga <hesitation> ava mon xa gunon tano arixen ma femili to. Kama rer bulus na ias sano ka <hesitation> pablik opa io a kaen tet opa <hesitation> vos di bu rebe opa io opa xava xa malamun ana vovo taba miang mara van so xavaga malamun <hesitation> io inom xure ma. Io inom xure ma lok inom ma evet ebua bobo rabe vexenavat ebu vede lone ne malamun axalap malamun araba raba di me malamun kaen opa ebu ribe maranan baling. So vaga ebu ava rigen midi <hesitation> malamu <hesitation> kaen talien miang dimara vet tavio xa xerexes akava kava nabu avamon, van so loxo tap, so laman i lep naxalep kirip mama lamun van baling so a gunon. gunon, na xalap kirip, ari mae, anaxalep so mae, ari, alamas mare <noise> <hesitation> Elep nabu vuluvun so xa virok ma mo malamun ma ra obaling xirigis xa axen <hesitation> malamun vaine di malamun <hesitation> moxowa domon sava das, malamun ana xalap ma dira ba <hesitation> vero pa, vero pa moxowa dira ba <hesitation> magalik dira ba planim naxalap magalik magalik a inom taba vero pa opa bu ribe ravidi ma so ru a gunan tano so avaga <noise> malamun era ba xun a dura na bek simen moxa vera gunom bulus xa xuxo nataba xip so avagar, a eri be a visok lixilik muso avaga dira ba vera <noise> simen moxo gunon iak ma, malamun <hesitation> io iak ma malamun arigen. era ba ava arigen <hesitation> nema ra taem ereba a io ai. Malamun a xalap ma, kava, di sa ribe opa <hesitation> kava taraba nu <hesitation> sa vade di sa va de di sa ribe doxom a sa ribe opa a dima dimara xerexes sa na xalap e vet na xa bobo maran xa mara di ma di veropa a xa osoxo iak, malamu iak e ias sa ren, ione bang ma, a ra palik mon uso a vaga na, na ribe, ai io ra ba bulus ine ma xa xuxo a raba xuran ine uso a vaga, moxowa na vandas na avar arigen ma i mumal bak ma xa osoxo ine mule maxa vera talen maran, na vera talen ma naxa bobo maran xa mara na vos uso, malamun ta ba ribe ravine na xun a xuxo ren baling, moxowa meang na ta ava baling. mura ba sene. Mura ba se ne moxowa nu vede a talien mana vet na vera bobo laxa maran so a gunan ma na saxadin ma na gom la gape iak magalik. Xavuxu iak ma ira ba dira vine bak ma u sa guran baling ine. Ma vava kain tata lien ma nevet ma nataba bulus a easaban tamun ioi mara vos avaga ma ava maran mon kamalamun na voro mealaka kamalamun na rixen era ba opa mara auva iak ka gunon ebung mala bung narixen na vos muso vaga talent ti di op ma di vede io di tou fod respect lavunio di vede io opa io mon marae inom bung vadas balin souvaga ta lain madi vava di om dibu van di van saxit arixen io mon na vos kirip sovaga dibu malamun iio di mala mun io mo aba ebuba radik mara dik maxalap bobo lamun die ver na xalap di oso na xalap kirip ma gaiso ereve re vidi a menga a bung taxin bung taxin na vandas dira ve ra la ra bik a muxo suo sa ribera vidi a ra- ra tet na ta ba balus axalap opa- opa opa- opa na ta balus na xalap na opa mago a Christmas na van das christmas na van das inung ma axalap inung ma taba bulus inung ta ba bulus a xalap ma axalap ma axalap ma- ma va dir ba di cirip dir ba eva dir ba gara sem axalap moa a vet a di kaiot ta elon nan elon nan elon nan kava ava mon kara xoron ma dir ga inim nen na a pen mau ma lamun kure ma opa saribe me mu van das baling karuma? Mo ai i nom- i nom bung ma ra- ra a- a bung me meang baling me ava ka taim ma inorm eip mara obaling mara obaling obu ribe re nago midi ai nago opa- opa- opa- opa ta ba a- a ribe ra bak ma taba bulus auxo ma kain taim ma auxo ava na ilo maranan sabaling na vaga marava maranan sabaling ma baga ma ta ba ribe ra idi ma taba usi reoso na ba di ba xauxoso Meme ra vandas era vandas raba u seri di ra ba va midi re ba van savaga van savvaga mi ba vaso abaga girigis ari midi mara bas abara auva dura nu dura nu rek mon a kama dura nu rek ara rek ma ara rek ma duranu wik a rek ma duranu wik ma inerabava ring midi ma bava vo baling ara ba era ba ava rixin midi iak malamu ra bobaling bolaling mo inom opa a kausoxo vandas ma rabisbe aribe midi alamun na disla axalap ma axalap a axalap ma kava na bu vandas ma loxotap ano malamun bara su no laun malamun aun moa bagain likilik ano lamalamunaun na bu mara na bu mara ian na aun go a mala mun na rixen ma xoa a- a ni akaso nian nabu kama rixen na ma nago ren na marabarene ma nian kava nabu nabu opa arigen so nasa request na ribe re koko ren opa a- a tata tung na ribe ra koko ren opa arike na sakana. Na ri be ro idiopa di ba ra soloxun taren mon na taba van das na va ian na- un mon a naxalap kirip na vbu ka ien na bua ava mon ka ari kirip na bu ka ien na bua ava mon ka ari mon ma honest ma alamun ga sa ribe i mu my kirip ma si sa xun a- a dasxit ta ni mu na daxi daxi io ne na request ma mi sa xun axa lap imu ma ine ma ra requestma moa meiat imu mur gasulavun moava bai ivabagainlikilik ma na bun malavun ma xun win ine mun ma saribe me io ma kama kama rixen ta vavandas ma ra ba ava go evudu ma rixen avaga avaga lakmaran arigan man nu ava avaga te vede na xalap kirip mae nu mala mun an vaine inan ari mai e a bo ma e buo maie sie maie akabak maie a burus maie ma vaine axalap bilok taba ta mala mun kaveiak na xalap mun ma nu mala mu nine ala taba ovuran elep erexenacat mo xun sla man ari ma na mo blue skai a miang mala Ah duranu vainne vainne vainne bilok neh auk moxoh viniro mah, ebu malamun arixen arixen sohsoh sohsoh erah ba orupale iak inneh obaling awahahrixen meh, mah malamun vaxienavat diraba rabe io esah wanmah esah obaling, kawah io iakmah xalap moxo vinoroh mah eh bulus mah na xalap moxoh woworo mon mah eh osoxoh woworo runn mah eh woworo iakmah esah ribe ravidi lokmaran opa mu iat muraba wansuxah wagah awah arixen midi ma mura woworo arixen midi di osoxo aunna. vinorro runn mah mehma mikasoxoh viniro runn miang meh bo ah orupale bang ah wagah nemah eh riberavimu ah xalap moxoh viniro mon mah.